Matalmaaq om peris äge riik vist. Sääne mere veereh. Ega ma kunagi sääl käünüq ei olõq, nii et ma ei mõistaq kõnõldaq väega hingest.